أنا بشوف إنه من الأفضل الجلوس على الكرسي، ما يصير نجلس على الأرض، هاذ الشيء مضر بالصحة واجد، متعب للظهر بشكل كبير، الجلوس على الكرسي بإستقامة يكون مفيد للصحة وللجسد ويكون مثالي واجد.